Nyezaku nuge chema suyen a nyi sarchi ka ɓuma zuran za le nga nangang nang ka shi ɓala ɓa, nga nangang, tun nuka damta nga ɓa, dyi nu gya, dyi nu̱ gya nje nang ka shingha yin sarchi ɓa. Ɓena nduki khang ɓena rapta ku, kap ka zu pona ɓalor na ngang, kume, kume nga ka shi tun wa wanang, yanga ɓena, ɓena dyi kwang, ɓena ndukya tuk ka zu za nang ka damta nu tun ɓa, mbu nga tun nang ka damya su ɓa, yang nang ka shi daghla ɓa nang ka shi daghla nu ndule ɓa kap nye zaku ka zu ɓalor nang nu dyi na. Ba mbu̱ yema daghlari ton na nga ɓen ka zu, ko zuku wanang. Ba mbu̱ a tun nang ka sa dyina nu mban ɓa, ka zu ku wan nang yang dyi nuge, dyi nuge shipa ki ma shinga ɓalar dyi nam nang ka shi ɓa. Kap waka zu̱ ponna dyi ku nang nga ya dyin nduki nuge chema kharan wa chem chem ka kha, khaki gha, wa ponna ndu rapta ku kap ka zu ponna dyi nang nga dyi na. Yang ka zuku zhire, ɓang nang ka sa dyina, nu dyi nuge dyin dyi nuge nu gwanta nga nu chinɓa nang ka su dyina ɓa. Kap ma nuge daghlara nje nang ka dyi ye maran ɓa, yang dyi kaka dyi ku kwa nje khang nuge shipa mbu ta shiya, dang nga, dang nga, dan nga mataki nu dyi nan yang nang ka da ɓa kume nang ngang kap rapta nuge chamaa khar gha wa zunku. Yang ko zuku, ka zu ku yamda nu yamda ni yanda nu̱ a si kap pana dyi kuku nang nu ka damta nga ɓa tuka shi ɓalar nu tuka shi ɓalar yina ma bato, nang ka zu̱ annum ndu dyi nan ɓa. Mbu ta su̱ba dyi bang nga, nang shi annum ndu dyi nam ɓa, khar ɓena ndukya ma ka su ɓa nga ba kharki yang nang ka shi ɓalar dyi nan ɓa tuk kazu nun, nina, na kye nu daa nang ka zhang, nang ka shi yirtu ma ɓa, nu rap nang ka zhang rukti ɓa, a fun to rikk ki nga nga ka ɗi nang yang nang ka shi puz bam bam ɓa a fun to rikh ki nga nga kaɗi